Hei rastorem, ka rastorem a jante so, tsiranguranga siam duamani tribal te hei, miso, miso kixin tite siam te iso na txodonani ale hei italian te ponise, italian tite ponise ale adanga beson so, hei mexican tite ponise, amerikan tite ponise, adang txirang tang te pui siam te iso na txodonani. Kei so va duu duu te so hei te hei naga hau te ponise, naga hau te hei kixin te ponise, an txode hei itil takti hei te hei hei nuam gatia, adang te hei basa te pui hei galan hau te ta te ponise, ani te ta poa nuamani.